Washing machine ko uddeshy yah hota h kapde dhone ka kam saral karno aur tej banana hai. Yha pani aur ditegent ka upyog Karke kapdon ko saaf Karte hai jisse manual tarike te dhone ki mehnat kam hote ha. Isme alag alag washing mode hote hai jo kapdon ke prakar aur gandgi Ke hisab se kam Karte hain. Washing machine te hamaro kam bahut jaldi samapt hoye Jata hai aur ham kayi aur kam per dhyan de lete hai.